Dha 'bluhba ken :a :ne-a, dha, 'kmo bo :a :ne-a, deh :eh :mor :tehn 'i :tehn 'i :tehn 'i eh :mor :tehn 'i :tehn 'i :deh :eh no-a :porluh-a dih 'pehn-eh :a :ne-dih-a 'kmo, 'de 'nynor bo 'de :porluh-a 'pehn-a 'dhu-dih-eh: glu. <hesitation> :mor :on :ne :due' an :porluh :se-dih 'pehn. :mor :on :korn 'nynor :yee' :porluh-a dih 'pehn-eh 'dhu-eh glu, :ae' 'de a 'ye 'yu 'wluh :ae', :yee' :porluh-a dih 'pehn-a <hesitation> or 'kpa ken. <hesitation> deh 'o deh, deh 'o deh <hesitation> eh 'ble glu 'dhu :da, 'de 'nynor-' 'de <hesitation> :poeluh-a dih 'pehn-eh 'dhju-dih-eh: glu. :yee' 'de 'yu-'. Deh+ 'sororn' me-: pehn-dih nyor-a :porluh-dih. :mor :on 'ble 'wlii-a klehkpeh, :mor 'nynor :mor :on 'wlii :on bhan, :mor :on se yibeor 'ble 'an-a' :porluh :se-' dih 'pehn. Neh :mor nyor-kpalu :mor :on 'ble 'wlii-a blor nyieh, :mm', :koo: :gbalie:+-a :kehehn' :due' <hesitation> :mor :on se 'nynor 'ble :an-a' :porluh se-dih 'pehn. :an :yeh di dii-deh+-a klehkpeh :an :porluh-a 'pehn-dih. :eh 'kpa :a :baa' :or :ne-a :due' gbai, :kaa eh 'kpa dha 'bluhba ken. Nyor se 'o or 'bhun :ne, or :porluh se-dih 'pehn, nyor-a 'sororn' kpao' :weh 'de or no :heen:, 'on 'ye-a 'jeh bo :weh 'o :porluh-a dih 'pehn-eh 'si-dih :gwlor 'o. :yee' <hesitation> 'yu :or :ne-a 'nor :a 'dlu or no deh-a 'sororn', 'sororn', 'sororn'. :porluh-a dih 'pehn-eh 'wluh 'de 'nynor-', or 'wluh 'yu-'. Jorwor :mor :on 'ble <hesitation> 'wlii, :mor :on :korn 'gbu, deh :on :ne-a 'nor 'gbu :daa 'di 'De :mor nyor pobo: 'bluhbor 'de :an 'ye :an 'jeh, 'de on <hesitation> 'de on ne :nehi:, on :ne :dlenkeen', on :nmor 'yi-dih :nmor :nmor :nmor, :mor :on :ne :due :an-' :porluh :se-dih 'pehn 'i. 'De nyor-a 'sororn' 'noror' 'de :porluh-a 'pehn-eh 'dhu-dih-eh glu 'dekorn: taan 'noror', 'de :porluh-a 'pehn-eh 'dhu-dih-eh gwlu. :yee' :porluh-a dih-a :dao' or se 'wlii :baih mu, 'de or mu 'wlii :baih. Jorwor: <hesitation> :mor :on se 'wli-eh 'ble an :porluh se-: dih 'pehn, jorwor: deh 'o deh eh :korn 'dlu, eh :korn glu 'dhu :da, eh-: 'dhu, 'de 'nynor bo 'de :wor :porluh-a dih 'pehn-eh 'dhu-dih-eh: glu, 'dekorn: 'yu-:, :yee' 'de en 'klei' 'wlii. <hesitation> :mor :ne :ne :due :an :porluh :se-dih 'pehn, :an :porluh :se-dih 'pehn. :mor a :ne 'sororn' a :ne taan a :ne 'de gle :gbalie: 'i, :mor a :ne nyieh, <hesitation> eh no :porluh-a dih 'pehn-a. <hesitation> :mor :on se deh 'ble 'an-a' :poeluh-a 'neneh 'de dih, or 'neneh 'de dih mor :an 'ble-eh, <hesitation> or 'pehn-dih 'weh, jorwor: en klehkpeh <hesitation> en 'dlu :tu-a klehkpeh eh :mor, deh :eh no-a :porluh-a dih 'pehn-a eh-: 'dhu, deh :eh :ne-a 'o, <hesitation> deh :an 'bhorn :on 'ye-a 'ye, 'de :an 'bhorn :on 'ye-a 'ble, deh :an 'bhorn :on 'ye-a :korn, :mor :on 'ble-eh, :an :yeh se deh di :an 'bhorn; :Yee' :an :porluh 'pehn-dih. Deh :an 'bhorn :on 'ye-a 'ye :on 'ye-eh, deh :an 'bhorn :o n 'ye-a :korn :on korn-eh, deh :an 'bhorn :on 'ye-a 'ble :on 'ble-eh. :yee' :an :yeh se deh di :an :porluh 'pehn-dih. Deh+-a klehkpeh eh 'dlu eh-: 'dhu 'deh :an 'bhorn on 'ye-a 'ye :mor :on 'ye-eh, deh :an 'bhorn :on 'ye-a no :mor :o n no-eh, :an :porluh 'pehn-dih. 'kpleh :kpleh 'kpleh :mor 'on wele: nyor 'de nae' 'torn-ni bo du-bleh bleh, :mor on 'wele: :weleee: du-bleh bleh, neh :mor 'on di :koo:-pani+-a :bhue' 'yor 'sororn' 'dee:, 'an :porluh :se-dih 'prhn 'i :gba :gba klehkpeh klehkpeh 'an :porluh :se-dih 'pehn 'i. <hesitation> 'an :porluh-a 'neneh 'de dih. :yee' eh-: :korn dhih-' deh :eh 'dhu-a :porluh-a dih 'pehn-a' dha 'bluhb a ken :a 'ble-a' eh 'dhu, deh :an 'bhorn-a "mor :on 'ye-eh, deh :an 'bhorn :on 'ye-a no :mor eh :taa 'dlu bo mu, :yee 'an :;porluh 'pehn-dih. Jorwor: :mor :on no deh :nooo: eh-a 'worn <hesitation> eh 'kpa deh ken, eh-a 'si deh 'i, eh :taa de-ka mu :an-a' :porluh-a 'pehn-dih. :yee' deh :an no-a, deh :an dhele-a-dih :mor eh :taa 'dlu bo mu 'geie:-: :glaa'e:-: :koan: :dao <hesitation> or :ne 'de :poprluh bo. :koan: <hesitation> :or mu-a 'dlu bo 'de :an-a' 'kmo 'di, :mor or-' 'pehn-dih :an-a' :porluh-dih, <hesitation> :an 'kpa+ :on 'ble-a :yee' en :gweh 'de 'weh. Jorwor: <hesitation> :mor or 'pehn-dih :an-a' :porluh-dih, :mor :an-a' 'kpa+ :yeh :gweh 'de 'dee: en 'bor 'de :gweh-a 'weh en :ne 'de 'weh. eh-' dhih,